<hesitation> Ny tena marina tsy haiko le koli- kôlibria fao a mety karaha ataon'ny vôrogno jiaby izy magnembana mbô ahita- itadiavany sakafo ndraiky mbô <hesitation> iaignany ndraiky mba ahafahany mi- <hesitation> magnelatra.